پاپ موسیقي ما ته خوږوالی، عامه جذابیت، او رواني خوښي رايادوي. دا موسیقي ډېره اسانه، نغمه‌ییزه، او په زړه پورې وي، چې هر ډول خلک یې په اسانۍ سره اورېدلی شي او له خپلې ورځې سره وصل شي. پاپ د ټولنې د احساساتو، مینې، او ځوانۍ نمایندګي کوي